ഥുലുതു മരദ് അപ്ദര്പന്പേ കുദമ്പുലി കോക്കമ്। പേജക്കൈ, ഹേബലസു, ധൂമ, കോലികുക്കേ। പേത്ലുകൈ, കുന്തല, കേപുല, മന്ജത്തി। ഗുല ഗുന്ജി, വേദുകനേലി, തേന്ദേ മര। പന്നിഥ് മര, കൈരു മര, ബന്നിഥ മര। തരൈഥ മര ഗുജ്ജദ മര।